أكثر يوم مثالي بالنسبة لي يبدأ بصباح هادئ، أستيجظ متأخر شوي، أستمتع بفطور شهي، وبعدها أخرج في مشوار مع الأصدجاء نروح مجهى أو حديجة، نضحك ، نجضي وجت ممتع، بعدين أرجع للبيت وأجرأ، وأستمتع للموسيجى، وفي الليل أحتفل مع العائلة بعشاء مميز.